Baba am ɓuri konmoye taagu e gun am, ngam kanko danyiyan, kanki watiiyam e janngirde, kanko hokkiyam nyiri e kolte daga nyamde ko mi sanya haa joni, mo somaayi, mi yiɗi mo.